izy ka an-karazagna dite zegny ndraikagny ôhatra dite ravim-boahangy, hodim-boahangy, dite atao amin'ny sakay tagny, dite <hesitation> citron, ravigntsara, au lait, tsotra, dite veromagnitra, dite taf, dite olive